Oho, onntwa kwan mu koraa dɛ yɛdze mbowa bɛgyegye nyimpa enyi osiandɛ mbowa ho yɛ ahomtsew. Abowa so dze, ͻyɛ abowa. ͻmmfa ho dɛ ebɛtsetse no ma ͻabɛyɛ nyimpa, n'adwen no bͻkͻ do ara ayɛ abowa. Ntsi sɛ edze no gyegye enyi a, obotum afa ho epira nyimpa a mfaso biara mmba do. Na ekyir no, yɛdze nnuho nkotsee na yɛdze bɛba. Bi so mpo a na ͻdze yarba ͻdze aba. Ntsi ho nnyi kwan dɛ yɛdze mbowa bɛgyegye enyi.